Kuukoy fu e naftira ɗateeji feere feere volida hakkude maa koñ, wokoñ e ngama e mettida taɗatal gamol, goɗɗi boo, ngeetodo dow ɗatal yaadu koo ɗiŋkaaki, ƴoƴɗi ɓo ƴeetodo.